किर्किअ बैनै ग्लस्पुर्कु मब्रि सोलैनै नन्गु बिकु <hesitation> बेकेप्। मुन्से बैनैअ किर्किनि ग्लस्पुर्कु सोलैनै तकै गोजम् ग्लस्कु बुर्क अरो, फ्रेम्कु सपखलम्, फित् जनु तकै गोदन् ग्लस्कु सु अर दन्। भेनि उन फ्रेम्कु <hesitation> ग्लस्कु कोम्पौन्दर्कु पुन् <hesitation> गोदन् ग्लस्कु सु बिकु पोइन्त् एब क्लिपुर्जु रिककलमु अरो बिकु बन्सिन् कोम्पौन्द्कु सिल्खलम्, जैकिअ बद्र मुमुबकु सपखलम्।